أفضل ذكرى في طفولتي هي كي مشينا لريف مع العايله و قعدنا نلعبو في الطبيعه و نجريو وسط الزيتون، نذكر كنت نحس بحريه كبيراو فرحانة على لاخر هاذي الحاجه خلت فيا إنطباع ياسر كبير، كنت فرحانة وجد سعيده، نعتبرها مهمه على خاطر علمتني قيمة البساطه و فرحة الحاجات الصغيره، كنت نحبها ياسر و مستعده نرجع ليها.